في هذه الحالة نتمنى انها تكون في جزيرة مع عدوك اللدود على الأقل تعاونو بها تروح <hesitation> الجهة لخرى تاع الأرض، تعود ماكومش وحدكوم بعد تصفي حساباتك معاها ولا كي تفرغ لرض تصفي حساباتك معاها وتتهنا منو، اما تعود وحدك ثما تقعد للقنطة <hesitation> والمشاكل النفسية على الاقل تعود عندك واحد تعقب بيه الوقت ت- تقصر معاه ولا تتعافر معاه ولا تدابز معاه.